Saye onor gwodama dam asa zen dat оnо gwem odama damo okarakaro, opinapino asazennor onogwe odama damo afar bha yeno atar bharoso atar bha he bhotano atar bhizuma atar bhabha kpaizuma afar bharoso asa zer da ono gwen odama damo em em kwen kwen ada madam omare etoto ayina gwen gwen adamo ayina yina homare etoto gwora obhazi mose ado bhavi adobhavi se dama damo mona ehm unwe ekaha iyane oro ehh bhano bausare bhadam bhata bausere adobhavise raa eeh ado bhavi sera bhanor ba obhazi oso sẹ kwen kwen bhahara rare sabhadamekpa piripirio ado bhano epine edam ekpa jere damo kwen kwen ozem bha rowoi sado eyina bha nnemo rown sarokum sare kubha harara hora ara ntoroze ota bhanyim ntoroze otar bhaharara hora so adobhavi se damadamo adobhavi se dam adamo kwen kwen ayina tun tun gwa rosara sare kwen kwen ayina hama kwa horummarumo kwen kwen ayina retor sare ruma rum kwen kwen ayina e e retor sa rekpakpio bur ado bhavi se dama damo sedam bhahora bhahora nta obhazi oso sedor. Santese edam edam eba sedam bha hora bha hora enyin obhazi sam kasem kasen nta eze edam ani kwen kwen ehh sa samame sa ba sara bhoven bharose avai e e adamo bur savi bheven bharoso sa dam gwenne hodam kwek tam hora ho dam kweketa ora apara bhoven bharoso avai sa dama dam kwen kwen sapin apin sada via bhanai nta karaji ntara bhovana ekpar agba vivia ranai avai ramai avivia ranai ntara rovana ekpa aniora ntasadamne adam abhoro obhazi soonang sadam ovovovovio sadam bha hora bha hora agwo sa daji ara aro nta obhazi onanne hohoze kara da ovana ekpa adararah ranai bem bhatanani bhaviani saaviviani abhoro aru saji aru ekpajo sede vana ara ijumene eraruo sapee sapee ekpa unhani roso rokura kurere ani ozara avivia ranaijrer abhoroavy nhani ono gwora bhanai hoviaru so ra bha ohora tutu mmo so sebho ekpaje se va bhaohora inai abado avia bhanai efe inai abado bhanai habhaviana ekpa ebe sere bhahora Ekpa ebe seva bhahora shanai bhania habhavia bur kpam fon ababa ba kpam amem so viam amem so viam amem soviam nzia sa hu orom obhoa sa hu orom obhoa anze ani hora ekpa ja obhazi osonyire so ra ja asa hara yina mmdama dam ape bhapebho obhazi soro nyi pore orom osonyi oromo barata aviaranai nzia adam nzia bharom bhote ozen osani ani ora ntasa damne sa dam bha homare kwanam bhadon honare kwa gwo ayina kpam bhanor hodam ataana bhanor bhatana o- mare kwagwo ayina bhadon bur kpam homare kwa yina bha kwen kwen arubharu homare akwo apa damadamne ak aru bharub homare sa bho ban mma bhase bha donmo mahumor homare kwem ana bhere orom aru mmoro ijumene mmanze hanja bhobano sanno adam rane adam ara homare hanze ara omare adamo sa bho humore bhaji bhadono. kwen kwen rebhan sarezano adasebha iso orom odo banor the sam- homarere kwen kwen ada se hiso sora homare kwere saji bhokubha bhadon oja atume onor gworoban. bhodaru sazizia bhusare azizia bhusare azizia asemo azizia asemo hodam kwa obhazi oso onyire sora kwa sarahumo asase rane jo obhazi osonyire ranere. Rane ja obhazi onyi sonyi ara homare kwa hodama damo mma amase ama sase ntagwase ajibha eeh aji bhadon orom bha. nta dama damne oroms so ro namevi orom ote bhanyi orom ohobha bhanyi orom orong bhoven a'osi a agwo sora ntara avivia ranai afi apapa aka isin oba bhara bhayon аkа. isin oba bhivonn raje ratar rana hobho avunene isin aka idudu afunene isin aka idudu orom sona kwem, orom so nam kwem orom so nankwem agwo sakure saro gwa dama damne hanze homare hadamo voi adam homare abo a homare hadamo or apara orom so humahumore.